أيوا التعليم مهم جدًا للمجتمع -هو أساس يعنى- <noise> هو أساس تطور أفراد، وبناء قدرتهم، ويعزز من الوعي، والثقافة، يعني التعليم يساعد في تحسين الإقتصاد، ويقوي العلاقات الإجتماعية، لكن المجتمع يعني المتعلم يكون أكثر قدرة على مواجة التحديات، وإتخاذ قرارات أفظل.